Dza nkyɛ mɛpɛ nye dɛ mɛyɛ edwuma da kor na mbom mayɛ dɔnhwer duenum no. Ɔno bɛma nda kɛ - ma ɔaka n' medze ayɛ dza ɔda m'akoma do anaa medze ayɛ ndzɛmba afofor na menya ɔno so no mu mfaso.